واقعیت د حقیقت په مقابل کې راځي او کله چي حقیقت پېښ سي، په واقعیت بدلېږي. مانا دا چي واقعیتونه د حقیقتونو بڼې دي. په بله معنا واقعیت د رښتیا په مانا هم راځي چې یوه ارزښت دی او موږ او تاسې یې په زوند کې د یوه ارزښت په توګه ساتو او کله چي غواړو، یوه خبره وکړو، بیا پرې ټینګار کوو، چي دا حقیقت دی، مانا خیالي خبره نه ده.